Ayimi ka ɓalmai mi mamu wo min binau. Ayimi shimi wan yimau woshi yima gin gaggawa wam dim ma yiwu. Mumi and balmai an dimmai shi hwo. wan dimmaiyu ko kalla, dum wom she ya ji lapuro. Bo wom shi mi wai hankali mani kida na ɓalmai ɓala ma ayim mi me bla ku ye lisati ma komai. Mamu wo min jinda pitina wo min jinda kome. min lammai bla mi duwomu lapiya. Puroguru bla ayemin dan gin lapiya. Wom ka jinda dum puroguru ate aimamai kishi mi ate aimamu la baka maji puro. Amma kamo kwanakwana mi ka yemi mamu womin jindaiwu. Min lammai mu duwo nu terra blamiye ɓala mi gwang puroguru bla she gire. Amma bla mi ye yabawwa woi puroguru at limmayu wa to gipi mayu. Bla mi ye bla mi duwo mu gin hankali gin apomu. Mu mi shi gin shi an bomai gin duwoni, mu mi woshi gin shi an bomai gin duwoni shimi duko. Amma duko bla duwoni pishnuwa woi duko mi gwang yikiu ka re duko ma jabima awo to mamu womin lakul wo min lau shimi, min lau goko ma puroguru. Bla ku kake kumo mai gwang wona jinda kwan kwanau, wona jinda tipire boiwuwom ka lwa la gongomai. Bla ku ye lisafi gwang ku ye wondu woi mi a ku yimmai gin mu jung. bla ku yiwu hankali mawu bla anemi. mamai bla aneni. Wom ka lammai dim boka yimai kishimi wom ka lammai puroguru ate bomai. Amma ba ka ya kishimi woi puroguru woshe jindaiyu. Woshe jinda muguntau, woshe jinda kwana kwanau. Bla ku ye ɗuko ma hankali, ki yinge apomai, mumi woi yikiu, ka ginni ka boni bo ka ginshi, mumi woi yikiu, ka ginni ka bonni bo kai ginshi. Amma kiduwa kara ɓala pishnuwa ko ta ina kara ɓala, ko ta in kara ɓala ka tike yim apomai ka ye kamo pla woshi gin ampaniu. Woi puroguru ate ta be limmaiyu, puroguru wate lini maiyu. puroguru dumoi koro, wate tabe limmaiya wom ka laki me. ku koi puroguru dumoi koro kida ate yingi mamu. Amma bo ka kwa puroguru dumoi koro wato ta be yingi mamu. Kuma wamu wai wm gwangwu. Am koro tilina kishimi har bla doto wai mini ina gotoi. To manu wo min jin daiyu puroguru bla bomu duko ma lapiya la barka mondo. Min nene min momoro la barka mondo. Puroguru bla she ayemini. Wom na balmai nani banje wonagin ɓalau, na kumbu mamai wana gin ɓalau. Nani bo woi banjeu na wona porma pani wona ye kamo pla wona lapiyau. Amma ɓanje puroguru shi aimono na pama pam, kida wom ka yimai woshi gin ampaniu. Ki da duwowu gangire woshi gin shiu ai aka dimmai bo kai gin shi aka girmai aka boni. Shi dim de bo wawe kishimi bo kai gin shiu an girmai an bongo. Ambo ambo gin mamu me bla ku yingewuni bla wa ye goto mi gwang, bow tawo lamna ma mamyen mawu wu ye duko ma lapiya. Amma kare mama di kwana mama di kwana mumi balmai di mumi balmai di, mumi ɓalmai ɗi woshi gin ampaniu woi lada mani yikiu, amma boka ye bomai ɗumoi ka goto goro apomai kaye kamo pla kaye minmi walahi tallahi puroguru ate yingima mai kuma aku wai lada mani. Kuma aku wai wom gwang. Amma boku ɓale waku yimai kishimiu aka duko kane ye kamoshimi wallahi talahi woiduko mi net yikiu woi niba mani yikiu ko kallau, woi puroguru ate lunmaiyu kida puroguru ate kurmai woshe jinda kamo shiniu. Ka lako goroio gin hankali la banha mondo ate yinginono, wom wawa kap labanka mondo ate yingimowo. Bo kai gan ate aimowo. Bo kai ganwu shimi woi atoo yeji lapiuro. Amma bo kai ta gororo shine abin wom an ana goto. Kida shimi mamu min kumbu moro kida bla she ayimini gin lapiya ma dimbiyimu. Mun goto gorowu, me ambo ambo mamu din wun nen balma puroguru bla aye wuno, wun ye ni makaranta wun ye kamo pla puroguru an aimawu. Boko wai mu bambiram goro goko a a puropuro puro puro puro puro gwang a a yewa yewa, yewa gwang, an. <hesitation> Ana min mi au balmai kai lo mo miyai me shi gin hankali, amma me boko ye bala kalla kara batna hai, boko ye bala kalla kara batna hai woi ampani mani yikiu ai ka bun mumi bambiram kam wai shi gin ampaniu ko kalla wai shi gin ampani. Waka taba more duniyau waka taba mone duniyau. Amma boka tako goroi gin hankali aka wai mumi an aimowo an yiwo kome wallahi tallahi waka taba mon maiyu, waka taba monmaiyu. Shi dim ko dato shi alaka, ko an bongo daraja mongo ko ɗato shi alaka an bongo daraja mongo, wan taba yiwo ɓala a a me wonduwo kime me wonduwoi kimeu, a a poshe wane a yino kime ayine kime ayino kime dole bla na yinge, ana yingimai amma kara pishnuwa kishimi kam woi riba mani yikiu ko kallau wallahi woi riba mani yikiu. Puroguru bla ayemmi la barka mondo, puroguru bla ayemmila barka mondo, puroguru bla ayemini puroguru bla ayemini bla bomu lapiya ma dimbiyimu dai bla min duwomu lapiya mi wai wom am tumai bomu. Shimi duko duniyai, amma gangire ka bale woi duwowa wako yin gin shiu, mu ana yin mindei gin shi. Labong ngwa kaza da kaza aiya woi kishimiu. Boko koi mu dumoi gin awowo ɗumoi wallahi puroguru ate yingomowo. Amma boko ɓale ake ye kwana kwana kwana to woi puroguru ate taba yingimowo ko kallau. Boko tako di au balmai a wane ru? Yu koro bakkani shi netru woshi nettu ku bakyi, me wom shiye me wom shiye me womshiye woshi gin ampaniu. Boko kowo bla ka yinge duwowo dum ka yinge puroguru je abin wom ka yimai. Ate yingimowo, wom kai wa ka gire ka boi gin duwowo dinga dinga ka gire ka boi gin duwowu de dum shi dum bo wai an girmai an ɓongo, bo wai an girmai and ɓongo shimi duko duniya amma ka balke waku yiniu nga kara gongo girgit badama waku yiniu to ai shimi woi dukou woi dukou. Aka ta duko mami den gin duwowu manidei aka duko gin duwowo. Woi lokoci mani illigible me ana do duko gin duwono kine wo kai ya ma tarko wan taba yimau shini kam shimi wan taba yimau ko kallau wan taba yimau, mamu wo min binau wo min binau womin binau min lau duko ma lapiya min lap duko ma lapiya min lap duko ma lapiya, wo min lap duko ma mugunta, wo min lap duko ma mugunta wa mu yiniu kwata kwata wamu yiniu. Puroguru a kuri, puroguru ate aiymamu dum la barka mondo. Kida kara kumar am wamai me am tumai bomu am wamai la barka mondo. Amma kida mwal nwal nwal nwal woishi gin ampani ko kallau. Duwowu wai ya kome woi ya dingau aka ɓanghaniu bo ye di a bale woi kishimu, boye di a balk woi koshimiu to woi kishimu woi ampani mani yikiu ko kalla, ko kalla woi ampam mani yikiu, puroguru bla ba k mini lapiya mi duwowu lapiya la barka mondo, shimi wom min lammai. <noise> In kara ne dana? Ɗana in kara? to proguru bla ayemini la barka ma ji puro, min lammoro puroguru ayemini, mi na dona nenenme wona bina ana do nene proguru bla bomu bla kanno lapiya ma dimbiyino puroguru kanno lapoya ma dimbiyino mi duwomu lapiya gin apomu, puroguru ate ai mamu wom min lammai dai puroguru ate bomu, woi wonduwoi nini ta puroguru, puroguru je dumoi koro, dumoi koro dumoi koro ate ai mamu la barka mondo mu godiro mu godiro miya dina wun dowa wun lawamina me ba wu ma mina ne puroguru bla mane wuni lapiya proguru bla mane wani lapiya proguru bla mane wani lapiya. Bla wun bale mimi dum lapiya, mi don gomomu lapiya la barka maji puro mi godiro. Dana, dana, dana o. <noise>